Deku! Medza ɖa desia tsapii ava ɖa kumɛa. Meɖo dekua dokpoa dzi vɔ. Dekua bi, metui, meto dekua, meli, mefɛ, metsɔ kɔɖe adokpoa dzi. Ye meɖɛ, lãvi; dekutsia fiɔ. Mekɔ lãviwo ɖeme. Doɛvi, akpalavi me tsɔ kɔɖeme. Me tsɔ ebese ku nuɖanu kpɔa, desisiɖanuwo kpɔa, metsɔ kɔɖe me. meɖoɛkpɔ enyɔ ɖoɖonu Me tsɔ wɔ viɖe me tsɔ ƒoe kpoa, detsia le propre. Ele nyuiɖe desia le nyuiɖe kpɔa me tsɔ lu daɖe. Me va tsɔ bli, tsɔ yiɖe mɔtemè; vayi tsu wɔa, dzogbɔva. vaklɔ gazevia tsɔ ɖe adokpoa dzi. Kutsi kɔɖe me, etsia hɔdzo, me ƒoadãnɛ, befiɔ. me kui kpɔtɔ va de ewɔme, ɖa kumɛa trɔɛ kɔɖedzi, trɔ dĩ nyuiɖe be bi kpoa. ye mehɛ kpɔa. meku desia ɖe agba bu me, kã akumɛa ɖe agba bu me tsɔtrɔ kpoa. nyeku vinyèwo minanyi ɖe kɔnɛ kpoa, ye mitsɔ zã lo, mitsɔ lo. maɖoku ademea woa, lãvi, doɛvi, akpalavi, gbɔyebese, sabulɛ, kube, Edze, numɔwo ye me tsãkpe ye me tsɔ ɖa nua ye be nyaɖuɖu ye meɖu. yebesea, me tsui megbã gbɔ yebesea tsã demè. tso nuʋeʋui demè kpoa, Yi me va kpɔ desia ɖa be enyɔmɛ kpoa, enyɔ ɖoɖonu kpoa, ye me kui daɖè, ye me luĩ daɖe. ye me va ɖa akumɛa, ye me va ɖa kumɛa kpoa, Me yi va tsu wɔa le mɔteame gbɔva. Va klɔ gazevia me kekeŋ. Tsɔ akumɛtsia ɖo dzoa dzi, yi me ɖa kumɛa, tsɔ ha ɖa agbame ye metsɔ ɖe hetrɔɛ ku desia ɖe eme kpoa, miku vinyewo miɖu gbemagbe nyuiɖe podo ɖɔmi. e ye me ɖu ye n'kɔnye ɖe n'dikagna ya, ye ŋ'be mava ɖo yebe gbe nami lo.